Ñy anjara asany ñy fihetseham-po, aminy ñy fanampahan-kevitsy azony ñy sainteña enke: -Mitarike ñy safidin-teña ii aminy fietseham-po nteña, no araky ñy raha eretserety nteña, araky ñ ra vetsevetsé nteña hatao. -Mamokatsy fanampahan-kevitsy malak'ie, satria misaina teña, mametsivetsy, mandanjalanja ñy raha tokony hatao.